Satu, due, tige, empat, lime, enam, tojoh, lapan, sembilan, sepoloh, sebelas, due belas, <noise> tige belas, mpat belas, lime belas, enam belas, tojoh belas, lapan belas, sembilan belas, due poloh. <noise>